Tromp- feon'ny ampotinômby edy e ampotinômby ka raha afaka agnamboaragna raha karazana magnabôaka feo a karazagna sodigna regny anao zany tsy magnano ohatry feon'ny sodigna regny feon'ny raha aka fa raha io to'de <noise> ôhatra misy fivoriagna na misy karazanana raha tokony hivoriagna ologno mpampivory tôkôny mitsitro raha io amizay sady re ny raha to'de <hesitation> magnajany. <noise>